Аввал мазза бояд мувозинат дошта бошад. Яьне шӯр, ширин, турш ва тунду намакин. Истифодаи ҳанутҳои табиӣ ба монанди райҳон, зира ё қаламфур мазза мебахшад. Ороиши зебо бо кабудӣ ва сабзавот иштиҳоро мекушояд. Таомро бо муҳаббат ва диққат пухтан таъсири мусбат дорад.